Ny fomba agnadiovako an'zay aloha de tsotra, manahakin'igny aminay agny moa zany misy vavarano, alanao fasiky de igny lapoaly may fa forehitsy igny osiranao fasiky de asianao savony na kliny de osoranao paille de fer. Moramora ho azy mahafaky an'iny satsia fasiky magnafaky ny loto malaky de mipoly mamirapiratsy ndraiky lafa nasianao fasiky raiky no kliny, osoranao paille de fer bakeo kobaninao am'zay, madio i amin'igny.